بعض المعلومات اني كلش استمتع بيها لمن اني احجيها لواحد مقابيلي هي اشون الشخص ايكون ناجح بحياته و شون يكون عنده ثقة بنفسه و شون هو ايي اي يس يسع ورا احلامه لحد ما يوصل, لأناشوف انو السعي ورا الأحلام شب صعب جدا بس الأهم لمن احنا منستسلم راح نوصل لحلمنا.